Ikaviko yaparandu imbaerajivaere esa <noise> yaikuaa kua moareguayave <noise> jaema yauyave <noise> ipueretako maratu yandeapo jaema <noise> ñañonota <noise> oporopoanovae teko pe <noise> jaeramoko <noise> oporopoano <noise> vaereta oparanduta